मोडाचेर आदारण आस्ता किद्याक तर नवी रेसिपी वापरून वा आराम करपाक जाई तेंना घरात रांधपाक म्हाका खूप आवडता। पण यत्न करीनाास्ताना जेवनाची मजा घेवपाची आसा तेंना रेस्टॉरंटात जेवप म्हाका बरे दिसता।